Yo'o enero nguichi vixhii, ke ihó nguixhi vixhii, hú yuá, yo'o febrero nguichi tachii, nguichi ini <hesitation> junio, julio nguichi jun nguitayá davii, kondeyo ké nguixhi, nguixhi nrita davii ña dikú casa kadationó itonó.